أكلتي المفضلة المكرونة بالصوص الأبيض بجيب معلقتين دقيق مع زبدة و بعد كده بحط عليهم لبن و اقلبهم و احط عليهم جبنة و بعد كده بجيب مكرونة مسلوقة أحطها عليهم و احط بقا نوع البهارات المفضل ليا ممكن احط معاها قطع فراخ كمان